Rɨ mo otui la awɛɛkǝ vǝ́ ŋ́ nah wɛ́ɛ wɔɔ, náa ta mɨ kɨkpakǝ lo onui sa ŋ́ yeemi mɨ ma akʊnɩkʊnɩ nu tui sa ŋ́ yeemi kɨ mɨ ŋ wɛ́ɛ mɨ ŋ wɛ́ɛ, ŋ́ na wɛ́ɛ wɔɔ na saka mɨ ŋ fɨ ŋ́ ka fɛlɩ Ne yeemɨ pǝ tɨ ŋ́ fɨ wǝǝ wɔɔmɨ ŋ tɨ ŋ́ wɛ́ɛ mɨ ŋ tɨ ŋ́ saka mɨ ŋ tɨ ŋ́ fɨ ŋ́ ka fɛlɩ.,. Rɨkɨsa rɨ otuwɛɛ wɔɔ, mɨŋ nah wɛ́ɛ wɔɔ, nǝ fɨ oyui we nǝ pǝ kǝ́ŋ wɔɔ, mɨ ŋ pɔrʊ tukpɛɛlɩ sa ŋ́ tɨnɨ kpoo mɨ ŋ pɔrʊ ǝyǝǝ yɨ lǝ yoroyoro ke mɨ ŋ tɨnɨ kpoo mɨ ŋ tɨnɨ acɩcɩɩ kpoo, mɨ ŋ mɨ wɛ́ɛ mɨ ŋ mɨ wɛ́ɛ. rɨkɨsa rɨ atʊwɛɛtuŋtuŋyǝ sa wɔɔ yɨ ŋ wɛ́ɛ mɨŋkɨsa, lǝ̌ kpǝǝtʊwɛɛ we wǝ́ yáa wɛ́ɛ mɨ nya fɛɛ piri lö tuyǝ kpii rɨ lǝ̈ valɨ ɛɛ valisɨyǝ ǝtɨnɨ.